Safidy malalaka zen̈y ao an̈aty jerinakà vônaloan̈y karàha oe amian̈a safidy zen̈y an̈ao amian̈a soaha, an̈ao zen̈y man̈ana fan̈apan-kevitry manôkan̈a, malaka zen̈y e, fanampan-kevitry malalaka anjaran-ten̈a anan̈o izy ndraiky tsy anan̈o izy.